हम देखी रहे हैं कि तुम सब आपस में गणी नाराज़गी रखी रहे हैं काई बात छे, कोई समस्या आई गई काई? जो भी समस्या छे, आपस में बात करी कर सुझाई लेव। मन में कड़वाट मत रखो। हम सबने मिली जूली को न रहना चाहिए। जरूरत का कोई हल निकालना चाहिए। समस्या को जरूरत पड़त तो सबने मिली का हल निकालना। दोस्ती को काई छोटो मोटो मन मुटाव था होतो रहें। पर बात का घणी खीजनी नहीं। चोटी सी बात का बड़ो नहीं बनाऊँ। और सबने मिली जूली का रहनू। खुली खुली बात का हल निकालना। मन में रखोगा तो मन मुटाव बढतो जाएगा। और नाराजगी भी बढती जाएगा।